हम पुराने टीवी सीरियल देखन चाहत हैं नऐ के मुकाबले। क्योंकि पुराने टीवी सीरियल मा बहुत अच्छे बात होयत हैं। हालांकि नऐ टीवी सीरियल भी बहुत अच्छे खासे स्टोरी लाइन के साथ आवत हैं। पर जो पुराने टीवी सीरियल में बात होयत हैं। वह आज के नऐ टीवी सीरियल के दौर में बात नहीं हैं। पुराने टीवी सीरियल मा किरदार और कहानी बहुत अच्छी होयत हैं। हालांकि नये टीवी सीरियल में भी कहानी और किरदार अच्छे होयत हैं। aur जो पुराने सीरियल होयत हैं। वह बहुत अच्छे और मजेदार होयत हैं।